Kafe kam e ɗon feere feere, ɗon drip ɗon kafe grik ɗon kafe peewudun, ɗon kafe ice, ɗon koofiiji duddi.